na taa dləgwan aarras, aarras nda nibka gara naa gwaddanu, ndampa naa daawi gu nən, nda pii rriduwa nda ɗalmi aarras nda pii ndami aapta da təki dau naa atu nda təka naa dau nən, ndame manda rap nda nda me tumari nda pii dau rabɗingara nən sai nda wurfii na dawigu, nda wurta na dawigu, nda wurtu na dawigu nən sai ndam pii daawi sharr ndam pa daawi sharr nən nda pii aam ii kunu nda pa, aam ii kunu nən, nda chiim naa miyau, ləbayən gara nən nda rribii nda rribu du nən, sukakuya rrap bubdləngara nən ndame appata nda pii, caam bubdlən gara nən nda met avuɘn nda tənkuri na sharrgu nda sasspii na təka aarəngu tən nda ciim naa miyau sukakuyu rrap, nən nda tənƙuɗi kə mashirr ən nən tə sasspa na təka aarən tən nda rəyyi naa təkau aauen gu ndamai nda ciim na miyau fiye nda pii dici kərri.